<hesitation> urusan nikara <hesitation> ndama ke cinae, urusana pentingken, urusana podala. Alum wara mori rawoko dilantika dilanjutkana ta tando ndaiken urusan ma penting siake, pala aina di fiki kaimu siake urusan ma tani, harus diloamu kabai dere cinae, diloam turu wehas bajo bajo sekali. Siake urusan ma penti harus dinuntu kabae, pala aina anggap kai urusan matani, na lai dua mbuare, penting artina siare bahwa penti alumu na- nawara kaitan si lao mori woko tatando ndai, ib- anuni bunesi nggahire esam semba ro ruma ngara nan <hesitation> more amal pa morike, pala kalomu anggap kai satanina urusa nika ke, ededei ncara laona, alumu tani pehe lalop nggahimu de harus acara nae misalkan, harus pesta, harusa. <hesitation> piti de harus nae, nae tadei waura ncara laonde, alum siake laina ukuran laina masalah mandede sih nikake tapi ma wausa loade harus, harus kanae acarani, na warasi tenggomu pala aina paksa kai tisi tenggomu. Ede taho nggahi akandere, siade la aina katani siare pala penti. Nah, kalo ma ideal podani, nuntusi mane'e podani kai macaru caru sacaru caru kaini menurut ndaini, urusan nikar nakereni. eh mano satu na, deh nomar icana nggahimu sama sama ne'e na antara ma siwe laoma mone ma ne'e nikare, waura sama sama ne'e antara ma mone lao ma siwe ma ne'e nika, de kacampor duandeni, wausi kacampo duande kacampora kaluargana, kaura rumpa angin doum tua dohonani, keluarga cina anginare ngahim. Na loaki ciri caru morire, alum ndadikai sebua keluarga pede duamre, lewate ngomi doho duamreni, cou nggomi eden tibadeku. Pokok ede siare, nuntu ma paling hanu keni, setaho taho keni, na campo wau duamu ede wau ede campo wau keluarga menamu. Edeku ampona nuntu masalah coi, sabune coina, na tergantung beralalo perk anureni campo nggahi menamuni, kacapo kaisi nggahi menamu de sa dua puru juta de, tolu mpuru juta de tiwara masalan kalose <hesitation> lima juta rau tiwara masala yang penting sama sama campu nggahi ra elire. De ede pa ma idealni, wau ede nggori ede au, secaru caru kainde nika de lafakani, lafaka aka sigi si cina, nggahi nahu sini, lafa ka sigi. De kua ka didaftar kai paura, ndadi tau kani ngarasi. Loa kidera, wara ja sura doho mori woko duamure. Pala ampon caru poda, secaru caru kone aka sigi. Na'klo urusana ndiha ra ndama re, de urusan ndaimu ede'mane'e aka lapangana <hesitation> auk tira urusan ndaim ede, mapentire edesi kasabua nggahi akande, kacampo weki menamu, aina ngango kaim masalah piti, aina ngango masalah acara, edem pani secaru caru kain mori anu nika, urusan nika.